इजराइल के पाक परंपरा म तीन हजार साल के इतिहास म। फैले खाद्य पदार्थ अउ खाना बनाये के तरीका सामिल हावय। वो बखत ये परंपरा ल एशिया अफ्रीका अउ यूरोप के प्रभाव ले आकार दे। गे हावय अउ धार्मिक अउ जातीय प्रभाव। के परिणामस्वरूप पाक कला म विविधता आए हावय।